Hewan yang lambattu ade siput dengan kura kura siput tu jalan e tu lambat teros kura kura pulek lambat tapi kura kura tu kan besok men siput tu kecik awak e tapi siput tu men di e desa desa tu kan pacak untuk ubat ayo e tu kan untuk ubat wang abes luke cak tu luke dijaet atau luke abis di e kecelakaan karne itu kan men pakai ayo siput tu pacak keheng ubat tradisional e wong makai men di men di desa desa tu terus kalo hewan yang cepat itu cak kijang atau ruse cak itu kan biasoe kan kijang ngan ruse tu kan pacak pulek dimakan biaso etapi jarang jarang di temui cak tu kan meskipun ade dageng e tu kan pasti mahal hargek e kan e biaso kan biaso kan wang galak berburu cak tu kan ke hutan cak tu nontot ruse ngen kijang tu kan apelagi amen dikejar manusie atau dikejar imau cak tu pasti larie tambah cepat cak tu tapi meskipun cak tu kan ye tu kalo dapat di jual hargek e tu mahal nia tapi dageng e pulek kan pacak di di olah di masak cam macam di gulai cak tu kan di e santan lemak nian sih